<hesitation> salasini mbikha mushama shichiraa madhikhu genago wizakhu munzu mwanje, maisha gari mahunyu khanyi avundu akhugona vwari vutinyu, so ndaserasera kharidhika nizia ninzianinzia aftyer mieri jivaga khu ndagwakha shikombe munzu ndagura isahani khuendelea za ndiono ni mwaga gwa 2022 ninyora nyasaye afungeri miriango ninyora mundu wari next jirani wandabanyu sanga mbungusaa rurai, ndiva khushinda shumudozi tawe, nambuguva nindaama khumu bangusira zidureee, siringi mia na hamusini, khu ziadukha one fifty, first born wanje yasomaa musukhuru ya kanjo nindora arora shinda tawe, nimuhira musukhulu, sasa shiringi miamoja niranga khurunga mushama shirinji hamusini na mia moja ndumikira munzu shichiraa musakhuru wanje yari nishabani tawe, sasa lwandakhola mwaka qwa zozz khudhuka mweri wa munane. Khandi nyasaye nafunguraa injira, khandi ninyola ridhaka rindi, sasa ninduanza khunyola vuri ridhikhu sirinji mia mbiri na munzu ndarimu nikisago dave, sasa nindaanza khaingira mushama, nindanzaa khurunga zishiringi mia moja hamusini mashamu kila siku na siringi hamusini ndamikhira munzu, ninyori shama ndunyira mwana musukhulu na zindi mbisha khu ndagura shisago shikhuranga munzu, nivaa ndadekhanga kwariria hasi shichira kwari ni mesa dave, khundagura, ndasevasava khu ndasevasava khu mwaka gweneyo guzaa mwaka gwa zoze khu ndaguraa kisago cha vandu vavaragaa, lwa ndaguraa kisago sina vandu vavagaa khandi khushidari ndari na mudo dave, ninganganaa khandi ningura mudo nindora atleast igasi yeniyo ikhonyaa sana, khari niva ndari nimurina wanje ninzi khu jendera ndari na aibu kumfungulla mriango juu sasa nindira munzu neyikhare hena. Sasa rwandakura esingokho rwarakhufurikhu vandu mundu yifai khujiendela mmbola karibu muneus mwanje lakini before nishiekhukhunyola ikani yi khunyongusia ndari ni zisoni aya naeendelea ndio mwana wanje musikuru ndatanga kufunga ii school fees, kwanza rwa yatura muskuru ya kanja nimbira muokuru vagarukiza inyuma kabisa. Sasa khu ndio mwana na atangira awenao na soma na soma na inzi nendelea ni igasi mbinzila sirinji mia mbili mbakha asubuhi sa kumi na mbili sa zingine vavora uvukhe mapema vanya khuzia ikosi, sasa kabela uvukhe mapema uzwi uponguse khu ndio mundu ufunge reduka rwerwe azi wa azi wa yenya khuzia. So ndendelea ndio mwaka wae twendi twenti thrii nibenza shindu shiambura muzuu viiuri khandi ingo na niinze mwa wukhuranga.

Khurumikhira sazingine nari nimergency, uri na mwana murware, na labda musakhusa havula zisendi nyalakhuzia iweneyo, vakhore ndina, vaambe zisendi khari niva niza risizaa, nzinze ndumikhire alafu ndizire za nivakhalagaa, sasa igasi yeniyi ikhonge sana, shindu shindi mundu anyala khunyaga mugasi yeniyi nuzia for example inzi wandaaza khukizira mweri qwa zozi mpaka sai igasi yeniyi yashikholanga angola mundu akhunyaga akhurolaa wiza winzire igasi yeniyi paka lina sazingine unyola uvovaa ama ndekhane nigasi yeniyi, lakini muzinziva zia alla zikhukhonyaa aiba nizinyiki uvola rekha ndendelee nigasi yendi rekha ndeendelee nayo nayo shichira manyio shi igasi yeniyi ikhonyanya, si kahri nindekha mundu rwamoroma mundu saramoroma za na gawili siamamorome naglandika mumugonga kweri, nganyarikha ta, sasa inze mandhekha vandu ramorome ramarome vegenyaa khumoroma ooh sijuia mwene, ooh sijui musaza yamurekhaa, but nindukhaa arundu wa igasi yeniyi yanduriza mbora anyway rekha vunya khumoroma vamorome, sasa khurungira vana ischool fees. Ugura vindu vyu munzu at least mundu izaku munzu anyara kusuvila labda ukora igasi yi zisinde zinje. Na labda ive ukola iyasi yisiringi mia mbili. kwibanga misiringi mia mbili na vana variri nivari musukuru sai, na vosi vave mprivate, uhundi ariho mudi yenya ambore. Sasa unyora saa zingine ulola kari niva vandu vanyukumoloma makhuru gavavora a. Mundu yenya kumoroma gege amoromeza as long as inze mambuki asubuhi nzie kugasi genayo gambendize mwoyo dar. saa zingine uzie asubuhi kugasi unyore labda bosi yari navakura gege akunyeye akonyeye, uduki avundu avore anoho orekane naye. Lakini rwaduku onyola a igasi engonya sana uroraza anyway, ama uzie saa zingine akuvole norori uzi kubangusa anoho norori mgamba utiza da, chenzeku wuzia. Nanohenzi ala nagaruka inyuma, nahenza ala labda wamuyinzila sana, ala nagaruka inyuma, nahenza ala labda wamuyinzila sana, ala mwana mukana uyu yainzila madiku manyinje na shivehoshindo shigota havindu hakola igasi dave. Sasa naduka ahene yao atanga kukuvola oh wandeleze nigasi, oh mbeye nahasira, oh sijui nini, vindu vinyinji za. Sasa uduka avundu ola a anyway, rekaza nzendelee nigasi after all nindi ni shida anyonyanga. Alfu Variable suzingine ranna roro vayimbi na labda ruri na maisha malai vulla gogo uhasolanga, malihura gisunde, mundu baranga khumoromaa haranga. Khumoroma yeye namoroma sijui ivee uhangaikanga uii mutoo ni khangairanga amoromakhu manyishi paka khari sazingine, kwikhare arundu ulla kwani nyasaye wanomba ndina lakini nuli nuwikhare hasi, nuchenze khunda za before uhenze iyasi nanyola igasi khurangira uwali mamaisha gogo nuwari nigasi yeniyi, yizi unyoli maisha yenayo unyola khari nivu ugonaa avundu harai <hesitation> niva uri nishihuria wagura vindu paria nukhuri hesabu ria vindu vieneivi ullah igasi yeniyi niyikhumbinzirizaa ta afadhali nyore igasi yeniyi ranadamu ni kawaida yavo lazima za vumorome, lazima vamarome, nuzia khugasi rindikhu rindii unyole khandi iweneo shirumane khandi uvola nyasaye sasa udhakha avundu uroree, nikhole igasi lakni shanjiyanziraza wayanduriza, igasi yeniyi wayanduriza, ndari ndari nishindu tawe kabisa ndari naaibu lakini sasa. Zisoni nee ndari nazio sana, sasa ureva khari niva mundu ainze munza yumu, ndangira hena mmh, muandanyire hena niva mundu ariza manzu umu amaandore ndina sasa, na khuranyira nindi mwana muti ndenyanga maisha marai ndari ndigomba maisha murai. Sasa ndivolanza sasa wandiza ndakhe mundu muriendea zimekhuivura ndangola khandi, wambaira maisha gari hasi sasa ndulanga khuiveva maswali <hesitation> nitadhuka avundu nimbella nyasaye, umbirikivoza nyole khari niva nishibaru shanje, nee sisala ria ridakila kila ridhakhu, nimboke nyasaye, umburikiza nyole igasi yanje yani ndikhogeza inzi mwene, mbure khumenya nisavaa vandu tawe, shichira nuhenza mubaground yawavirukhiramu waruraa ulla nivu nimukhana wenyu, noo nimuyai wenyu yaondelea, niive uvulu shusho, ndavola nyasaye khuririza khusavasava vana, veru, ukhonyeza nyore shiurarua. Shanje khari niva ndanyole shininji hamusini amaa nyore siringi hamusani ama imia savakhu mundu tave, nyasaye nahulle risala rianje numbi igasi yeniyi, khu sandiza nyasaye, before that ndari hasi sana. Mmh sai sasa nyala khualika vandu vize khari nive ni vandu shirini, <hesitation> vanyala khuria vindu viosi nivianje, si eti ndamaarule nzi khusara anaa nzi kuvora ati savanga nini na nini ahaha vindu viosi ndakhula ni vianje riandakhula mugasi ya khubangusa na nisiringi mia mbili, zienyene kwibanga, zibanga sana mbanga vana musukhulu, zibangaa mbiruri. Khari khuinzi mwene nzibanya shandinyi nyala khugura shichira lwasiavaa mashama nivandetere zisendi, nizisendi tzia unyala khuvugula shindu ama uyulu shindu sasa ingonyanya sana, muindu viosi, khari, nindukha warikurekhu amaa khari khuruka asubuhi mapema, mamboka anyway niva mambukhe asubui mapema mazi za, nira mambuke saa kumi na moja ninusu anoo saa kumi na mbili ninusu, maanzi za by saa tatu, ama saine maambe ningalakhi munzu, sasa loundukha awenao maambeza nibidii alafu wayanduliza na vindu viandalinavyo. Vuna vazaa musukhulu, inzo mwene fwalunga, sasa mandola ndendeloe nigasi, sasa mundu nambola mukhavire mambola nikhukharire igasi ulakhola ama makhukavire igasi uzii ukhole madiliku gakiri geekhe mundu arrange khurora wakhavira mundu shina uyu ndina. Sasa maa mbala mandu niva umoja khavire igasi umanye uri serious na umanye khurio ni vundinyi ni vurahi. Umanye khuri mu uzii weneyo va khurembunye ama vavure khuremba i bidi yoyo na vandi valli ukhora igasi indai vama vavora fulani uriza ukholekhu igasi ma uize umbugwire khu viduka mugomba any side muu nyoro marupurupu labda uukhora the main ukhore aenae umare khandi uzi uinzilo mundu avundu kandi rugano nalla ukhara vurahi ra khuvola le bas urakhora igasi yereyi ya zia ndio wanje ra rwari ingo noo ni vivuri vaa rwari ingo ama mundu nari musirifari khari ni ngoba sendi ni mbarumira vazire musivitari maamanyaza ma nzie wa mbinze maambinzire ni sure bet manyore alafu ndunge. Sasa avandu enahe nio wandadukhaa ndalla <hesitation> kweli khuinzira mundu ni vurahi. Khari niva anyara khueza sendi kidogo lakini ni uri ni ishida anyaro khurekha daa lazima zaa asinjire niiwe mmh asinjia ni iwe kabisa mpaka mwana yo rura khukiliniki mwana ya vaa sawa mpaka na sahi muinzilango nyara khumurekha abuva shijira vindu vya yakhola vyari vinyikhi. Ya khorakhora igasi yeneyo avoro ya muriza avundu ya mwira avundu bandi sasa sha ma nyanziraza igasi yeneyi ni yu khuzia, niva urazia saa tatu uvava ni ugarukhi nee saa ine uikharayo mpaka amugorovo dawe uiza munzu ukhore zi shuguli zyozyo mugamba khandi wenye uvukhe wenye uzie khugasi yeneyo. Saa zingine vukhurembana varembatsa but any away uvoraza vashiri vadi sia maisha ga sahi ni mandinyu ni uvora uikhare khu muringo mundu aziza khora igasi niva ni musakhuru azira khora igasi iri foft fift sasa igasi yeneyi ni jua kali anyara khuzia azi anyore ama avure khunyora lakini yanje ya manzia kila siku manyoza ni sure bet ndaa ma nzi zaa lazima zaa maa nzii sendi lazima zo vaambe shijira ni igasi yi umaratsa avakhurunga. Khuviva za uri khumuringo uvura shindu shyosi na mundu arwaranga ula. Sasa igasi yeneyi yakhanyi sana, sana sana yakhunikhira ziaibu, sijui ndari mbeenzena dawe vujira igasi iyi khari mundu yo naambola igasi iyi ya khonya. Khori yavora yu musominyira vama. Shindu shindig ni ruuza mugooi unyoro mundu akhunyekoge akhuvola wiza ubongusire vandu maduka mpaka vidiku shina. Sasa khuireva mundu uyu akhuvola shina sasa niva igasi iyi ikhonyonga yenya ndekhe igasi yeneyi alafu mugamba ma nzicna mmh mundu anyara khunyeka akhuvora ati wamenya ni uvukha aubuhi ni zindoho ni ujenda nazio, unyora varina vovo viigada ni varina vovo inzi mwene wi igasi iyi yandurna mbora aah rekha vamorome ka venya khumoroma inzi boro mugamba ma mbukhe nzii khugasi khorei ndina na sandarza mukhana weru yambolanga uvae ni ibidi ni ukhari ni ibidi unyara khumenya avundu dae shindu shyosi shi unyora as long as mundu akhukhaviri nooh uikhaviri mwene ama ugure shindu sasa ii khenya sana khari ni ndukha wukhurekha ama khari khuvukha asubui mapema ma mbora anyway hivo ma mbukhe asubui mapema ma nziza niva mambukhe sa kumi na moja na nusu ama sa kumi na mbiri ni inusu maa nziza by saa tatu ama saa ine maa saa khari mundu na amboraye mukhavira igasi urakhora ama ma khavire igasi uzi ukhore maadikhu igaviri urekhe mundu yanye arrange khuvora wa khavira mundu shina uyu ndina. Genyekana ukore numwayu mula, si ati uzie avundu usange kukora vindu vidamanu. Ridiku lilala wize wandikeku mundu akukole igasi, niva urenzia kukola vandu igasi ukora vudamanu sasa wina nakuandike igasi. Rwa mmbola ave nibidii as long as si wenya kunjila mundoa lazima uve nibidii shijire unyakuzia wagane numundu na labda uvura vanyala nawanyanza. Sasa unyakomenya naye shijira avura vanyola nawanyanza. Sasa unyakomenya naye shijira avura iyasi noho unyara kukora ndi. Na sasa shindu shosi shonyora lazima ukore nibidii shijira umanyi mugamba genya kwekoreka da. Labda anyara kukuza akoreke alafu, na wari ni bidik da. sasa ishinda ata majani gukodekera uturungi mdake kabisa. Gavura shijira avura igasi, ive uvura igasi, si muluriza hena, mmmh mturiza hena sasa. Lakini sasa nuri nakidogo, kwanza vwandatanga kuyinzira ninyola siringi hamsini nyananyana mwaka gwenigwo yani ndala huliza nzi ndi mutajiri, ndatangaku kutunga ichama siringi sarasini, ndutunguka siringi hamsini ichama, na ni vandetalaku zierefu zivili nindora aiyeyeye wa inze ni sonko sasa, ndazia ndio ndazia mpaka naduka avundu vutunga kandelere muchama ati zierefu zitano at least. Yeneyo ndo advice ya mwana weru mugari yambola mashiri moyo bahati mbaya yakhuza, sasa yambezanga ziadvice sana, sasa wandanyolaza igasi iyi, khuri niva ni ya zisendi kidogo ndikhala avundu gumbuka gayambola ngumbuka <hesitation> nyalakhureka igasi iyi tawe shichira ndakumbaka gayambola nyala khureka igasi ryi tawe shichira nindekha maisha gamagaree ndina nee shivula shivee shidinyu sana. Sasa ivee ulikhala za uvuree khukhora, igasi niva igasi nayo iria, mundu yakhonya igasi iyi mamusandisa sana yakhonya avundu, yani yanduriza avundu, yani mundu mwenoyo yarimentor khumaisha ganje shichira yaamba igasi yeneyi ndari na shindu da lakini yakhonya kabisa yambola niva wenya igasi, nayakhavira ndahu… ndahala yani… yani yakhanzukhira misigo, ndahula hanzikhizire misigo kabisa kabisa, nindola uyu akhenyi khumaisha ganje shichira nditeraa juu sasa inze mwene mmasamo ndari vulai tawe, ndasoma ta, sasa ndirarua inzi manzii hena sasa, khari uyole igasi yukhakhora kari niva ni siringi shirini khuvidhiku, ndalola yani mumaisha ganje gendelei kabisa. Lakini sasa ndanyola ndasandiza khani niva si na chunganiote ziene ivi na rudinyu vwerwe ntari, wamandukaza ndonaa wayunduriza, mambora reka za ndendelee nigasi ikhonyanga na ndio vana vanje kafaro vavivakanga eeh, ikhuniren zilaibu atleast nisinjire imbari wamandu, ndikhu nashanyalakhuvola vandu, no niva mundu anyala khumbola mbekhu mia tano noo zingobiziraa miatono noo ndini ishida urori nivo ndinishuka myarakhukonya manyi nira nyala khukopa zisendi zia vandu munyaza ndikhugasi, ndamanzi mbinzire noo ndamanzi nzigope yoo <hesitation> enduge, sasa nunyeli igasi, genyekhane uhinzire nizingure shichira igasi yeniyi ikhueza vindu viakhukhukonya mumaisha, vikhukhonga mumaisha, unyori ikhufunikhire shaonyo, shichira umanyi vindu villa riro nudhuka arundu uri navejeni, vandu vanyala khuvila munaa kakhunzorome vavore khari uyu naye ikhara ndi yani mundu anyala khugara isabuni tawe, lakini igasi za ya shiringi miambili yandurizaavandu khari mundu niyizi munzu mwanje anyaru khurora ai labda khora igosi yazisendi zindai zinyikhi. Namaono gandi nago sai, inyawaje vana vari muprivate school ndungungu lakini sasa maono yanago ganyekhanga nivanyakhuibunga niva nyasaye anfaakhuzinguriva zinjira niva neendelea nigasi yeniyi sichiraa igasi yeniyi irarakhu kumadhikhugosi gizaa ta, micha jizaa jisunda mandizaa khole igasi yeniyi khumadikhu gosi ta. Sasa mipango junje nikhubanga khari niva nyalakhanyola, ngalalikuseva zisendi kidogo kidogo ingawajt school fees nayo khundi, lakini nira sasa khari kidogo yandayo ndiono ndinya nyala kuseva khu labda, inze labda yalakhunyola pointi indala, ama after hapo usevesere kidogo niva nyala khufungula viashara lakini vundu vone vaambinzila yavo shichira wavanduliza nyala khurarekha vuza, mbore shichira ndukhunyole murina wa ama ndakhufungula nashara, ndaanze khurola ati, nira ndekhaa igasi yeniyi, ati ndekhe vuzwa ta, paka rakhunive mundu, incase nifanikwe niva mipango ya mbanga uiji jinyalakhuinjira, nifanikiwe sinyalaa khurekha vandu varaa. Vuzwe tawe mbaku vakhuivire mundu yiukhaire nawe shichira mundu yakhukhanya yakhururiza muhishishindi, yakhukhurika shaonyo alafu. Ridhikha ila navukhaa umbola ndenya igasi ta, suzingine mudosi wanje wakhola igasi nyala khazia yo mbole munzu mwanje muisha gavere muhinyu sana khonyakhu ndi, mundu anigure khari niva niisiringi akhuvoree zia igurire vana khari niva ni mbeere noo zinguza alaf ati, ati umurekhaza ndio ati ufungi isimu nini na nini,. Ngombuka ridhiku rindu mwana wa kharaga wandivura ndarikha niishida kidogo, muolosi wanje yamba mukhono na ndamuizirira ta lakini yandira muhono kabisa, ndazayo sazingine ndeexplainakhashida yanje avora zisendi yezo huru mwana musivitali hasa mwana yari khuclinic vuri khumwezi uzii nizisendi khulla daktari uzii ni sendi, sasa yajenda niinze yandekha ta, sasa yarava mundu mutamanu, uzii mundu ameveza namekhura gege suzingine labda ameraza na zistress ziezie zunzuu, uzi huagana labda akhusundullee ziosi, lakini shichire wee ukharanga, wizi mutuoni ukharanga, uvezaa niiotherwise ta, sasa gabidaza ukhori basi yeneyo, lakini shasaidizaa sana. Yandira makhono sana, yakhonya kabisaa, paka mwana yazia clinic mieri tisa paka nivavola mwana nadhuka miaka jiriri shire mucheck up valole khui mwana yaandeleanga, lakini mudosi wanje yandekha ta, khari niva ndambolanga mugamba manzi mwiritali, yarekha za avola ooh umauhire mwana musivitali, iva za mwana masivitali ridhikhu ukhaira mwana musivitali uize igasi yoyo irio za yaandika mundu wondi ta. Sasa nindola alavu mundu mutamanu yavulaa khunzenya yari akuvee mundu wundi but, at the end of the day yakhuraa isimu uhiri mwana musivitali ugarukhe ooh gareree ndi, mbule abod avore ooh sawasawa, mugambu nuzia musivitali manguntire ndenye nguikhe. Sasa avundu henao maandaduka nimbola eeh, kweri kuhinzila mundu nivulai, khari niva anyalakhukueza sendi kidogo lakini, nari nishida anyala kukhureka ta, asinjira niwe kabisa, paka mwanayo naruli khuclinic yarua sawa paka na sai mhuhinzilanga eeh, nyala khumulekha tawe, vindu via yakholla viari zindu vinyishi Khari yavaraza wundi yari arore ive na zishida ziozio hururee yahua lakini yasingira nainze kabisa yavaa niinze yakikisha mwana anyori zinyasi naa bado mushahara yambezanga, si yambezanya ndio alafu mushahara akhagare yambezanga mushahara gwanje khundi ashugurukire khandi akhonyekhu sendi kidogo jumidhaku zindi ngulle mwana lungasi ama ugure mbere, ugulle vana vandi mbere, sasa yakhonya sana, baba wanje yarakhuu murwarwe sana, igasi iyi yee ndasinyira nayo yakhonga kabisa juu ndaza iweneyo ndikhopekhu rideni, mbinzirekhu rakharangekhu mushahara but yarua yasasa, imaaikhenya khunzira zinyishi, lakini sasa advantage niyakhurukha asubuhi uzaa khudhira mmazi kuziriree na nihasubui saa kumi na moja ninasi noo saa kumi na mbili nawikhara arundu lakini lawikhara arundu igasi yeyo yanduriza hena, urukhaza nibidi uvezaa nibidii, maa uvora khari niva mambukha mapema nziu mugali niva nza khudira mumuzi maziriru lakini sasa. Inyonya indekha da, sasa rwa uduka kuvindu vila uhenzako ovara a, unyakuenivurage mundu ummbole niva igasi iye uranyora ugumiri namakono gosi kabisa shijira uziza saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa tatu ugarukia munzu. sasa niva urareka, na niva muzie mugasi yinde si mohongehe paka amugorova wizamu. Lakini iyi muzie saa hio, ugarukiyo ukore zishughuli zizio, niva unyonyakhuroka shibarua shinde shukufuya uzie ufuye. Uguruki munzu, mundu nizia anyakhusavira labda uhustler doa but ive ni hustler mugeri sana. Sasa yakunikiria ichahonyo, esominyira vana, vakonya kabisa, nigasi indahi, ya mundu anyakukora, uguriki avundu, ama kari niva unyakhufungura iyashara, unyakusera sera ufungiri ivyashara niva amahitaji ni kidogo, gari monyinye dave. Lakini sasa igasi kidogo eyo niyo yakuvumiliaza nayo shijira sasa amaisha gene uganjira uhula gave madinyu. Sasa igasi iye kutarijira nyinyore maisha ganje gabadilika, gava maisha marahi, atleast shavana venyi kuria, vavuraza venya kuria kindu fulani, uvavola lidiku fulani mlalya shamwenyanga shosi shamenyanga mandiraku nizinguru shijira mamboza nimanyi mugomba wasanji niva wasanji niva avava navuraho ninyore ndinu sasa, lazima ngangane shijira already kwa ivura van, na vana venava venye kusoma, venya kuria vena. venavo vavivukanga viza vamanye hai, lazima wibanye mmaisha kari niva unyora siringi mia mbili lazima wibange umanje uvikuku kari niva ni hamsini utumikiriku mia na vivuri. saa zingine labda iwe ndi muhindi wenyu genya okonyene. labda vakovala fulani asomanga. genyekhana udileku kushindu kari niva ni kidogo, udira ka, si ati avoreza sijuu ati fulani oh a a, udire ku kari nira ni kidogo. Rum ndari nimbushe iyaasi yeniye kari kuria za yari vudiyu, shindu munzu sharimu da. Lakini sasa nyasaye yatunguria miriango ndanyora igosi, sasa niya yanyanyanaza nayo, ingonya avundu anyari sana. Na igasi yeneyi nayo ororo vazitu dave, lakini nuvura igasi usaraza nyasaye ovora ei nyasaye shumbazu igasi kari niva ni ya siringi shisini kwidiko. Yani ridikiza rifwa, at least uri nishindu mukuno. Lakini sasa nuvura igasi yeniyi ai maisha nanadinyu. Maisha namadinyu sana, gandaranga before nyure iyasi iyi mpaka sai, nindiziruza mpaka mandanza kurira avundu nditera ndava niva, nyasaye aravura kuva yafungula zinzira ndaakura kunyola igasi yaniye, yani ndovu nimbusaa igasi yeniye kabisa na maisha ya saa hii, na vina vandu navo saa hii sasa sijui inze ndari ndava mugeni winda. shijira maisha yenayo gari maisha gandi kari wahenzaku paka uduka avundu utanya kusira ive mwene, urira mwene lakini sasa ndanyora mentor ndamtereriza kila siku, eeh, nandera unyakukora igasi yeniye kweri, ive unya kuvuka asubuhi mapema. Mbora kwanini shichira mbure khurekha, naandinsista kabisaa, nimboraza ivezaa ulakhavira, wumaaujendanga inze ukharire za, khari niva clara indinyu ainagani as long as, niigasi yakhukhola za ukholee mundu igasi mundu akhudira khumbiri gwo tawe lakini uzii khuthola igasi inzi ndazia kukhola igasi, nandeva kabisa kabisa nimbola <hesitation> slumbekhu noo mumbire muinterview nira nirisiza mumbire muinterview murisiza niva ndanora niva nyala khukhola igasi yeniyi sai nimbulaho, khari niva mundu yenya mundu wakuumukholela igasi sai wamaanza khukhola igasi, maanzi kore igasi yindi avundu fulani yani igasi yanje ivee perfet, mundu naenza. Khaza avola mukhavire mundu fulani yize akhorekha shina akhore igasi. Sasa sichira ndinjiramu na moyo mulla na ndavaa nibidii, yukhukhola igasi yeniyi, sichira khandi ndakharanga ndari nimbura lakini ndanyora, sasa ninyora igasi yeniyi ndasandiza yasaye, sichira ndizuliza khu gambiriraa khu mbola <hesitation> nyasaye yanganagana shi anyasaye yanganagana andanyola sasa nyala khajiraira ta, vindu za vudinyu nikhuruka asubui yonyenee, lakini miva vindu rindi viza yeneyo ni changamoto kidogo za, sazingine waumauzia. Uzie asubuhi, unyore mundu, avanyeza kuremba na labda kandi munzu muvuli labda kandi urie nizipressure ziozio uduki usenyi kandi avaraza nyasae genega ni gariha sasa. Lakini sasa rwanuka avundu sasa ndora a ndanganyenaza naye shijira si as long vana vanje vavirukanga, vana vanje vafwaranga, shavenyi varizanga, vana vunje vaziza musukhu sasa shina shanyora, kari niva ndazia asembane, asembane ayenayo na yeye, bora inze inyore iyosi yanje vulai, andungi zisendi ziange bosi nidiku risande miaka jisunde rana raviruke, vana vasome. maduku gakuzizamu hambiri ya kamanyi niva yiza gavo gufana ndi da. Saa hii maisha namadinyu sana maisha ya saa hii yenyekana mundu, kari niva wavaira yenyeka oveku nu mundu yani atleast muturi mweusi, unless mmbe mwasoma ama mwaduka ku labda mukoraku iyasi ya serekali lakini niva nigasi yukwanyaika ati uzie unyure anoho uvuri kunyora ai maisha gu saa hii namadinyu lazima za wirume uzie ukore igasi na shindu shinde ukamind ya vundu vavura da. Vanadamu ni vandu vokomoroma. vanyakuvora, vakovore, oh sijui fulani, oh musaza yamurekera vindu vyosi. Oh sijui yipendekiza wanya musaza, vande vamoroma vandu vinfishi passa nindukiza arundu nimbola kabisa mundu fulani nimurina wengi eneo nimundu angala kunziraa, ni muundu ujende naye ndi fani nailu ga aniriza mumanwa paka amza unola nyasaye kabisa na gamundu anyalakhumuona lakini sikuangi ndiza nunurizie vashahuda lazima, na madikhu genayo mundu andandola na sai khari ndamanyakhu angalikudhura wandita sichira nyasaye. Nyasaye ario na nyasaye yamanya vandu veve kasa nyasaye yamanya vandu vee na nyasaye amanyaa mundu nashiri kuivulwa. Mundu mumwamu, nyasaye yamanya kabisa fulani yivunda navivutika amavee mundu wa aina gani ulla nyasaye amaveza namanyi fulani navikukha avanaa mundu wa aina gani na maisha gege gamagaree khari niva avula yadira khuinze mukhono tawee na kumenyi naye miaka zizaa miaka kumi lakini khuraa khuizee mikono ahah na silingi zianje ziambinzilaa khugosi amahenga amanye ngorera shina ta bora inze ngurehha shindu sha ndora shivula has makhura gaweree hawenao simundu wakhurondikizaa vindu ati ooh.

Nyakuzia nyuri shindu fulani ndalukuli sasa ndi mundu lakini rwandali nimbula ndala ni havi inze nyakuva mundu wa ama aina gani mara ndivura vana sasa vana vanava mava fwaro ndi lakini sasa rwa ndanyora irindoraza vana vanya sometimes ndikura avundu nganagune sasa wandutura navanduki niva nyokugula vana nyakufarizika van ani yesi yeneyi unyora mundu amoromanga akomoremera yani makhure go mundu yiuriri kuza gosi neyonya kumaromaka kuhuhusu yani mundu akuokareja incase oroke igasi nenyaya kumomaka lukuhusu yaani ari navasenza vandi iranyi yira aziza kugona nako lakini ive mwene waivanya waimanya maisha guwavirukiramu wananya maisha yumenyamu nareki mundu munzu akili yeyo iwe mwenye iyo ikuba uzie ukarane zisendi unyore zisendi ukhole zishughuli zizio si garandu vafikiria da lakini sasa mundu aku encourage yaniamoromeku ive vudumanu yani arekane nigasi umanye ziyasi ziukwiguriza nizio ziweza zindamana lakini iyasi yokola mundu unyora zisendi. kasi mundu amurome yafurandi, urekoze amurume. Mdosi narembana numanyi igasi iyi ekukonyonga urekeza amurome kundi vurahi vwanje namuroma nyakumniba da shijira mbeza nimanyi, nyurukujiba na labda mujibe vandamanu nafule na hene yao ni hanyala umbure gavana, ninyora ndina sasa, sasa manduka avundu ndola kari nia arumorama, anyagane geneya nagege amoromeze. Urange khuikala khuikhala khumuriange ulle khuri ikhala khu, lakini nyasaye ni wina vamoloma vamoloma gafanandi, vavola ndipe ndi kisasi shukhumusara ooh avulekhundeka ooh khorakhora igasi, ngure ngure vindu munzu, na mundu mukari nikwibanga munzu, so unyara khuikhara ndi tawe ati musuza alagura shindu shasi munzu, mundu mukuri nikwibanga lazima za wibange, urombe inzu yoyo, ukhanikhe zisoni, nukhibangi, nukhikuniza zisoni wina maakhukhunikire zisoni, vindu villa viveo ive mundu mukari weyama lukari, niva unyoli igasi khari ya shiringi shirini well and good ukhore igasi yeneyo ikhukhonye, si ati urange khuronda ga vandu vavollaa ati ooh sijui fulani avori shina, sijui as long as igasi yeniyi niyashiringi khari nira ni miambili, miambili yezo unyala khuseva ikhurarize avundu ikhudukize mukisundi ikhudunize avundu andi, sivule ati ooh urange kuvuaencouraged, ulla ga vandu vavolanga urange huvaa naziaibu, uvore nekhana ndegane niigasi iyi eti vindu vya mundu akherange ati vinyanziza ta lakini sasa unyola mundu akholanga vindu vievie arrange khuvula sijui ati ooh gafanandiku sijui ah. Vindu villa vivio, usare nyasaye uvolle nyasaye, nyasaye akhukhonye akhukili mbinu vienivi, khuririza vindu villa khurinza mbinadamu nivudinyu sana afadhali urenane nago uvee mmaisha gogo, ukore vindu vienyekhananga si eh urange khuriza ga vandu vavola ta, khuvaza encouraged na shindu shiukholanga ulee shikhukhonya na gasi shina, ulle shindu shukhoranga shikhururizi ena, shikherikhi hesla, vindu khari vienavo, lavori makhura garandu ni manyishi, binadamu mundu amalombe guangariza mundu hamanyi kiruto cha ufaraa ta allaza ata sasa niva fulani amarima ndina amoroma madinyu, nevea nzi marome gafana ndina, morome mahoyee arekhane niigasi yakholanga, arrange khuikhara niinzi, arrange kwangaika hangaika, alafu arrange nunuikharira kikao, lakini inzi sadiza nyasaye khurangira ndarize mweri gwa zozi ndarekhara niigasi ryi tawe varekhana, vamoloma ga vinya khamoloma, lakini inze ndadutsa avundu ndava fret, khari mnna waa nindali aviranga mueneoraju mbolaa akarie igasi kari niva nigakufuya, khari niva niyamunzu lona as ulanywanga mamaa. <hesitation> ungangane nigasi ukore igasi yosi kabisa bora za igasi niva kari mufuye ridiku lilara unyakugura indoho iyi nizekukunbushe ridiku irio nu mweri gwerigwo. Sasa ive wetmu kuronda makhura gavandu unyora areki avundu akukhonyanga uzire muvindo vivura ifaida mumaisha gogo. Labda igasi yo kutungira mwana ischol fees urokenane nigasi shijira vandu vamaromanga. Sasa unyora vindu vila yani unyakovora a reka ndekhane navyo vive. Lakini sandiza sana igasi ya yokumbangusa yanduriza avundu handi yani shamboraza nyasaye wanye niye amanyi. Mundu yangavira iyasi yeneyi msandiza sana ninyori mundu nyakumu encourage kari vandu vomorome gafana ndi as long as nigasi yukwiguriza da shijira rwa ya mbasa igasi yeneyo ndari ni shindu daa lakini sasa yakhonya kabisa yambola niva wenya igozi nda khua na yakhavira nda ula yani ndaula yani ni kama yani ya khunzigiritsa misigo ndaula yani anzikiziri misigo kabisa kabisa ndave odaa soma daa saa ndii teva sasa insi ni nziena sasa kharinyore igasi yii khora khari niva ni shirinji shirini khuidikhu ndalla ole yani maisha ganje geondelei kabisa. Basi kandi niva niye yari magoso, manduka avundi mubola niva ungusera avundu usamehe. Mbe nimanyi labda nyakudiraha alafu ngore mayoso da, niva urura ngosi umbere zimbarasi. Unyora aduki avundu ambola vugura siringi imia zia ugule vanambere, shijira nyenyekei ndi kiasi yani ndenya makhura manyinye dave. shijira ndenya afute da, inze mwene manyi ibackground yanje yandimu. sasa nduka avundu mbora a kuveza mumakuva aminje narembanaga nangusi dave, si mmola za asamehe niva magoso yahio, niva arori mbitira avundu, noho ndiri khushinda cha genyekanangi mburi kudiraku, mmbola niva urora nyosi, basi mbora pole. Ma unyora avori mmh anyway umbinziri kurangila kare shindu shukiri kukora endelea nigasi. Sasa igasi yokuhangusa yanduriza havundu ihare na windukizanga saraza nyasaye yendele kwiyura miriango seve seve zisendi kari niva nyakwigura iviasara. Nisho shosaria nyasaye sahi afungure zinsira zianje kabisa, niva nyakugura kari epoindi yomurimi, kuvitira mugasi iyi. Kuridku lilara ndiza ngumbushe vana vanje nivaduka vahindira mbavolaku umanyiku ndakora. Igasi li ndakhola ndakhola ndi khandinyola wandi yaha noo mloloidiri. Yamurora iyi ndainziranga zisirinyi fulani ndasera avandu ndasera ndasera. Khu ndio ndangura khu sasa apo mbe na courage yakhuvola vavee na courage ili vaduka vandu vahindira, vavoree igasi yosi niigasi. Igasi yosi vunyola vakore sivavare ooh syui ndasoma nini na nini, maisha ga sai nimutingu sana lazima ungolekha ata kama niva ni 20bob. Uvugure uguree ikusundizekha avandu khaririza khuikhala noo uhulize ga vandu vavoraa mushitala uvekhane na shindu shikhukhenyanga nuvulai ta sasa vindu villa maanduka avandu khari mundu nanyalakhumuloma nwinzi, khu niva mavi zishughuli zianje mbele iwee ndeloa khumoloma gumoromanye as longas nundola khumuriango gwefwo khusavaa tawe, maandola ahah munduyu neenya khumoloma ye amolameza. Sasa nyala khuencourage mundu niva unyala khunyoka igasi, khari niva niszisendi kidogo nyala khumuencourage akhole igasi yeneyo niibidii, ukhole na muoyo mulla, yani shindu shukhola na moyo mulla. Ukora shindu shira neat, shiva shindu shirahi yani, mundu nahenzaku avora ai shindishi mundu akori ari nexperience mmh unyaroza mundu mwene anyara avora a ndenya akana fulani. yize akore a b c d mmh. Na nuzire avundu nokori igusi ukhore rurohi sana alafu urereka inamba yi simu ahene yao bora za igasi yoneyo ni yokokora vindu vidamane dave. Igasi yokukora za uzie ukore kuli mundu mukoli, umanyiza uri munzu mumwo, uzie ukore iyasi, si uzie wiinvolve muvindu vinde vivura yani, vivura ifuida, vinyara kukoretana izi aibu unyore uduki avundu vavora. ho ula mka fulani ura nini a a, uzie za ukore igasi, uveza straight forward, uzie ukore iyasi yuziza kukora, kari niva mundu aramuroma mundu anyakhuhenza inyuma avore ni fulani niva akora igasi iyi, shiri kolaku nanimii, lakini sasa uzie ukore igasi utunge kukurakora vindu vidamanu rieta risio rioneke iyo kandi mandora ni vindu virai dare. Lakini cha masandiza nyasaye, kari niva nambuka mapema mambeza nimanyi itaryot a umanye mundu mula nuvirukanga nushiri mwana mudi kwinyi maisha labda vandu vata vavirukira mmaisha madinyu alafu mundu naduka avundu akumbuka wayatula avora e niva shindu fulani noho niva inze. Ndasonzaa musukhulu ninjenda virenje vyeree hasi, mundu khari inze nyala khujenda virenge hasi kweri mbola <hesitation> ah lazima mbe nibidii yukhukhola igasi khu mwana wanje afware shirato, wundi naazire musukhulu nasomi niva mugabe mwikumbushe umanyii ndazia musukhula nirenje ningende hasi nivee ukhora ndina, sasa naye encourage yani imbeza encourage kabisaa, sasa nindhuri awenao ninganagana maisha sijui nini mambeza nibidii yani yukhakhola shindu mbola vekha ng’ang’ane nidasi iyi atleast mwana wanje asome musukhalu indai, atleast afwale, atleast vanyanye vurai, varee vukhalia vindu vieleweka ta. Sasa sandiza nyasaye khuranga ngolo igasi ya khubangusa, nikhonya shindu shosi munzu, niikkhunikhira, yani ikhonya mbindu vinyishi, nyalu khuelezea yani induriza havundu ikhunikhira, yani ikhonyaa mvindu vinyishi, mambezakhu saziingine sazingine manziteva niinzi kweri, niinze ndagura shina? Niinze kholi shina? Mbola nyasaye uyu khandi kweri nyasaye areza amanyi vandu vashiri kuivulwa nari mundu mwamu nyasaye avezaa yammanya. Khundu villa nuwenzakhu. Mmazingira gavandu vavirakiramu saa zingine ai mazingira madinyu sana. Lakini sasa mundu nanduki muhindira ganyekana akumbuke wayatura, mundu nakumbuki za vayatura mmaisha yeye nashiri mwana mudi, vana vere si vanyara kuvareteraku munjira indamanu dave mpaka aganayane wayatura basi avere vana veve vurahi. Sasa igasi yiye yainduriza avundu nyasaye mwene niye amanyi, na mundu yanyarira igasi yeniyi mombasa ni mentor. Shijira kuri ni shindu labda shayala navora areka mbire fulani juu mundu kukuvugura akushire kugasi me veza rahisi da. Lakini sasa yambira ndanyora, yala ndayinzira ndayinzira yakonya mpaka saa hii, shiri koreka da. Kari wazia niva nize kuyaruka anyore shinyinzira igasi yeneyi nayaamina nyara kukora igasi yeniye da. Nandazia ndakora vurai kabisa ndava the best, mmh ndava the best kabisa. Sasa kuencourage mundu, nonyori shindu genyekana ukore numwoyo okere numwoyo mula atleast ndio sasa mundu anyakuva ni bidii akokonye, kari niva unyakonyola ishida sai for example saa hii nyori ishida.